Suvõl kanna parõmba meelega iks lühkeisi pükse, sell et sis um hää, lämmi. A talvõl siin, Põh'amaal, lühkeisi püksega iks nal'alt ei käüq, selle et külm um. Sis tulõ pikki püksi ka- pükse kandaq, olkõq nuuq sis teksapüksiq vai määntsegiq muuq.